Njalin núndi wo mbiiŧa, núndi fana ubiiŧam bo, núndi gimanda núndi nge riŋe. Núndi ntoote aga agaata to jéd batí nda angaŧi mo aga núm a búu ma afúrim bembe, aga túm a haji ma. Ŧuubu fana, ŧuubu unñin bo, ŧuubu nrayi ndaani gɓaali de, ange riŋe, briŋ billi ma bii bbuuma. Yaa umbiiŧama anyaantite a hódi wembe fúrat, anyaanti, anta a ɓaalu uber grayi. Anrayi ndaani gimanda.